Anyaani ayong nataparach etotaa ngoon epegit akopo atongou bila emam echa emam aradia emam aradia amamukar ayong. Nyesadokini emamakar atongou jik natoparach etoru nee mpaka nee auresi jik ka napaikang mpaka lo maai lo market tesima jik eboyoto a lemarket jik atangaute jik ngiboro to kangauni eboyoto <hesitation> eboyoto a lamarket <hesitation> jik ani enangi ebong <hesitation> ebonga jik atongotu <hesitation> bila bila akimuju <hesitation> ellei inyoo akimat ngakipi ban pekeyake emam nobo ichie bero ngakipi bon emasio ngakipi ban emasio <hesitation> ngaya kiausaia ngikon boro korai ichikiri karai talasiri ngaya joo abunere jik pito apa jik mpaka kisa mama ngaya naenila lola naemba nitale <hesitation> elip elie jik ani natoparach atonyou nabo kongina tu atangou elataa nkaaboro <hesitation> eemuju keyei echa atamat kemam abu jik atorotok aiii atoloto lamarket atoloto nabo larmarket <hesitation> eboyii nabo alamarket jik mpaka abuu. Ani abuni jik atoper.